सांती का मतलब हर चीज में एक ही सत्ता का। अभी प्रकास देखा जा सकत शे सांती का मतलब। किसी मन के नियंत्रन करके उसे बुराय के रास्ते। पर चलने से रोका जा सकत शे सांती का मतलब है कि। सत्रता और हिंसा के अनुपस्तिति में समाजिक मिद्रतार। संदर के अधारना से बचल जा सकत शे सांती का मतलब। शे कि संघर्स की कमी और विक्तित्व या समूं के बीच हिंसा। से डराव मुक्ति पावे के चाहिए शे सांती का उदे से। मतलब दिव्याधारी अधारना और सोंच से मुक्ति पावे चे।